التعليم مهم كلش للمجتمع - لان التعليم اساس كلشي ، وكلمايكون المجتمع الي انت عيش بينو مجتمع مثقف ومتعلم كلما يكون راقي اكثغ ، كلما يكون منظم اكثغ ، يعني بينو دكاتره مهندسين محامين صيادلة على مستوى كبيغ فانت تكون ابيئة صحية خلي نقول ، بيئة ملائمة للعيش، اطيق لتعيش بيها